<hesitation> E telesikopy zany da karazana raha izy io ahafagny magnazakabe gny raha lavitry agny de igny zagny na dia lavitra any zany da afaka hinten'io a da a raha azo abeazina, zay zany ny asan' <hesitation> teleskaopy.